Me vien la sensación de raviña intesa que te quea con mal cuerpu i que alas vezis... pos... terminas en sacandu-la pahuera porque algu te paeci injustu o te hazi dañu i te sientis mu indinau... El coraçón te va a mil i el cuerpu te se pon entrebejilau. La ravia te puei hazel d'atual de horma sófriga, peol, tamién te puei asseñalal que algu nessecita mual. Un mandileti que no te palra bien, qu'alguién no te palri bien, qu'alguién te quei achicau en púbricu, el sentil-ti desaculau a caiquandu, el vel tolos días enteracionis a tentu'l malineu... Ai de sabel barajá-la mu bien, chacho...